Faa ngaɗa e boros oo ɗum laatoo saabunnde ñiiƴe. <hesitation> kanjun nii jon kaa woni ko laɓɓinta. Ko reentinta e jon kaa tan e boroos oo banngal ƴiiƴe ɗee. <hesitation> Aɗe waawi wiide <hesitation> ɗun porodiiŋaaji moƴƴinaaɗi kwa.